Misaotra betsaka fa tena mahazo fanomezana tsara foana avy aty aminao indrindra amin'izao aniversera izao dia tena afapo tanteraka mihintsy aho ary tena tsy nampoiziko hoe enao manome zavatra tena lafo vidy sy tsara tarehy be otr'izao an'ahy, misaotra betsaka tena zavatra tsara foana hatramizay no nomenao an'ahy asa na ho voavaliko ve ny zavatra soa nataonao ahy fa tena tsara a, mankasitraka be indrindra fa tena misaotra fa tena mahafapo ity.